أحب مثلاً في العطلات وكذا أرسم أغني، ييجيني لحظات أحياناً فعلاً ما عندي أي رغبة في إني أسوي أي شي، ممكن أكون جالسة على السرير كذا جالسة أتأمل مثلاً أناظر الجدار كيف لونه، أناظر الدريشة، أناظر غرفتي كيف تنسيقها وكيف ترتيبها وهل في <hesitation> هل هي فعلاً مثل ما أبغى ولا لا؟ فطبعاً العطلات عندي ما هي مربوطة بشي معين.